Karazagna folera an, de misy: orchidée, misy tournesol, hortencia, de misy koà hoe raozy, voirana, zasmin, de mbola misy hoe lisy, de misy hoe benja.